Ma shumë kisha pas qef me vozit kerrin tem se sa me përdor transportin public. Kuptohet që kerri ka me harxhu ma shumë n’benzinë, n’naftë, ama mu m’pëlqen me vozit edhe m’pëlqen me lshu muzikën tem kur vozis, me kon n’hapsinën tem. Kshtuqë definitivisht ma përpara kisha vozit kerrin tem se sa transporti public ku ka tulifar njeri edhe <hesitation> shoferat vozisin pa kujdes.